Yo babé sinukuréén sarégmé baluho babé noli yoomé ésiko, néluholuho memeek, fufara pépé fuluholuho éjogool ésumuut éém sén- sén éjilee; éjilee sén ébook éém sasu nimimé éém pañéé